الاثنين على جذر متساويه لازم نفكر السعاده الشخصيه للشخص بتخلي له دور كبير بتكون ناعم على الصحه النفسيه و بتاثر على الشخص وتخلي له دور في المساهمه في الحياه المجتمعيه فاذا كان الانسان غير سعيد ومكتئب اكيد ما راح يكون مبدع وما راح يتعاون في المجال في مجال الحياه الاجتماعيه.